عشان أ-أغير حفاظة لطفل لازم أحظر الأدوات الآتية، أحرص على وجود الحفاظة الجديدة ومناديل مبللة وكريم الحفاظ إذا لزم الأمر، ووعاء للتخلص من الحفاظة الجديمة، وأجوم بتغيير المكان، وأجوم بإزالة الحفاظة الجديمة، وأضع الطفل على ظهره وأفتح الحفاظة الجديمة بلطف وأسحبها بعيد عن جسم الطفل، وأجوم بتلبيسه الحفاظة الجديدة.